تحديد جودة العمل، العمل الفني يعتمد على شكد يوصل مشاعر أو فكرة للمشاهد، إذا كان في توازن بالألوان والتفاصيل، وبعد إذا يبين فيه إبداع وتميز، لكن الأهم هل يحرك اشي بداخلك يخليك تفكر أو تحس بشي لأنه في النهاية تذوق شخصي.